Mi ittan kosde kiddum je va'etedum be jamde. sai mi hosa kosde va'etenga kesum je mi sodi mai, mi habba be jabbe…be jamde habbugo ngam saata ta fista.